Ideal to'yim albatta o'zimni yaqin insonim <noise> yonimda bo'lishini xohlardim <noise> va do'stlarim <hesitation> oila, davrasida toyxonada va ajoyib muhitda bo'lishini xohlagan bo'lardim.